אול חאג'ה קנקאב עלא הויה ג'דידה, קנטערף עלא נאס סג'אר פאלמונד'מה, נקסב ת'קה דיאלום, קנצר וקנסת'جيل קול ת'חרכ, קנדיר חכת ד'כיה בלא מישקו פיה, מנסתעמלש ללענף, קנסתעמל אלעקל ו אלקלם, קנסיפט למעלומאת ללג'האת לי חדאם מעאهم חתי נטיحو פראווס לקבאר, מקנחليش אלעתפה תדל, ודימה פמهمة נגיה פיה חמאס פיה חדמה נאס ו חימאת אל חוק.